Фарҳанги Туркия омезиши анъанаҳои осиёӣ ва аврупоист. Мардуми он бо меҳмоннавозӣ ва эҳтиром ба калонсолон шинохта шудаанд. Ошпазии туркӣ бо таомҳо чун кебаб, баклава ва чойи туркӣ машҳур аст. Санъати каллиграфия, қолинбофӣ ва меъмории усмонӣ қисми муҳими фарҳанганд.